Anarô roe koa fa tafiaraka karà fa <hesitation> rahavoravo fo. Matsaratsara mizaha anarô karà io! Asa nino ten̈a mamparavoravo anarô hisaka anarô tafy hiarakà karà io? Tsara volan̈iny fo baka tsô fo an̈arany ny olo hafa koa.